Ase inche, emiaka ikomi gochia motwe, egento ndegereretia ase obogima bwane, nkonyora engaki ya emiaka ikomi gochia motwe, obana bakorire chisukuru. Ndigerie abana bane, egasi engiya, ekero narigirie abana bane egasi engiya, bono engoinkaransa omanyete, <hesitation> ase ebiasara biane, bigendereria, ekero nagendereire ebiasara biane okonyora gochia emiaka eyio gochia motwe bono okonyora ngote kwang'eire kogota bono. Bono notagete abanto bagokonye ase ebiasara, bono ngote inche ndaikaranse motwe aria, omonto ogocha kogora egento, ogora, kindamborete amagoro, inche egasi yane na okobwata chibesa, namorikera egesakara, okora ki? Ogenda onyore bono engaki eyio, nagorire amaremo, eng'agachete chinyomba ororo, nagorire egari yane, naende ninyore chibesa ngore chigari mbeke nonya para chigokoraa para, eh, ndigete abandereba bagondetera marogoba chibesa. Inche ase ebirengererio biane, ninyore chibesa bono iga ng'aagache chinyomba chinyinge, ase engencho aiga na etaoni tore, ekero naagachire chinyomba chinyinge, mbeke chi- abanto bakomboe, bang'aa chibesa kera omotienyi, chibesa chiria kera omotienye, nchire na <hesitation> nchibeke gose na ebenki, ekero nachibekire ebenki, chibesa chiria chinya korosia chibesa chinde. Ngore egari, nyebeke para, eyende ngotarera, <hesitation> mbwate naende, ngore amaremo, narema, nabeka abanto bange esera, naoonia, bono abwo omanyete ning'ekaransa, tingotwara mechando egento ekenene nimbwate chinyomba? Eh. nimbwate chigari? eh. Ni- e emegondo yane neremire? Eh, nimbwate omo- abarikwa nkobatebia minyoka ase egete orore ango egento gete nkere iga na iga, eh. Chinyomba chiane minyoka ango morore chibesa, eh, <hesitation> ng'o otararwa, nyarebe tararwa, bokong'u chi mbokong'u ki abwate, yatoka bono inche, igo nkoikaransa, naerageria. Ngoikaransa, mbwate abanto bagokora ki? Bakondageria. Abana bane basome, barikwe chigasi chingiya, banyore oboonye obuya, bori botang'e emechando, nya korengereria gaki omwana one achandegete, bwenerete komokonya iga. Obwo nabo obogima obuya ase obogima bwane, ndaganie komenya, nabo ere igo.